Naho ty vatanenako zane naho hoatse gadray ty mpanjaka vavy raty fanahy, anaty tilikambo be agne ka tsy misy azokko takarany tsy misy azoko rangotiny, mitolike ame Andriananahary raho, Andriamanitse, mivavaky ame Andriananahary zane raho mangataky ama e mba hampalaemy ty fo ty say ty mpanjaka vavy raty fanahy roany mba hamela heloky ahy reke sy hangoraky ahy ahatsapany tena